La kú ï, la kú ï e kuíí, e llǿǿ, e rree’, e tⱥⱥ, e nüü, e laa’ e rree’ mⱥⱥ e rree’ xí’, e öö’ e( <hesitation> e e fó.